<noise> Eduonu a- enum, eduo suo- num esuon, dubiako, eduowɔtwe ebien, eduosuon esia, eduosia ebiasa, eduonu akron, <noise> ee- esuon, eduokron ebiasa, eduanan ebien, hwee. <noise>